Au hele nana'ak ledodaek a karna au bisa ua memenang neme ledo hanan na ela au losa jam nana'ak ledodaek so na au bei akabete.